Printer no computer bai jora rwna bagwi puila tar eba tar sara kwrwi hwnwi naidi. Tar gunang printer ni bagwi USB cable no computer o thepaoui khlai di tei nangmani driver rok no install khai di. Computer ni thani printer wngmani kok no saimanwi mano. Abo hai wngya khe settings device printer tei scanner o thangwi manually add khlaidi. Tar sara printer ni bagwi printer ni menu ni bisingtwi Wi-Fi network bai swlaiwi rwdi. Hinkhe nini computer o settings o thangwui di printer no naidi tei Wi Fi eba Bluetooth bai connect khlai di. Sample page print khaiwi kwrwngma no test khai di. Printer ni software no kwtal khe ton di kaham khe samung tangna bagwi.